ड्रम नामक वाद्य यंत्र एकदम ढोलक के संरचना के तरह ही होला। ड्रम के संरचना एह प्रकार से होला <hesitation> कि एक लोहे के खोखला छल्ला लिहल जाला जेकरे दू तरफ मजबूत फेब्रिक या कागज लगल रहेला जौन <hesitation> चोट कइले पे टूटे ना। एह फेब्रिक या कागज के लोहा के दुनो खुलल छोर पे लपेट दिहल जाला अउर बढ़िया से चिपका दिहल जाला जैसे चोट कइले पे ई खुल के निकले ने। ओकरे बाद एक लकड़ी के या लोहा के छोटा छोटा दू डंडा लेके एकरे दुनो सीरा पे <hesitation> मारल जाला जइसे धम धम के आवाज आवेला अउर ड्रम अइसन तैयार हो जाला।